Can lô, labrador, bassòtto, chihuahua, dögo, pastô tedesco, che pöi o l'é o can lô, pastô maremman, dögo argentin, dalmata, golden retwiler, dobermann, buldog, quello grammiscimo e peigoso.